Nii gnéckma mbuumo, idiibile iwoobe, idiibile iwoobe, idéé ifuu déye ikinghsone iréég danane jongu nangh, gwéélati yi foo worama iwééla nini danane, mu tii thiinrine yi. Nii mu tiinerine-mu la tiiinerine yi a béémigne, nii muu tiinerine yi, nii iduyine, mu la boode yi foo worama ifooyine ni, mu sa kuula ka mhuumu. Nii mbuugune dan mu féérine koodu, mu ringi kaye kiine dii baabiyone danane, mbiri ika mhaakamoni dii iréégma, yééma mu ringi mhuumu nini. Yééma mu ringi mhuumu ni ka dhocka mbiri gnééck nangh kanane mbiri nringi kandi. Gnééckma dan, nii mu laanni mbiri ka fooyine, nii mu déye nkinghsone iréég, dii idiibile iwoobe, dii ndiibile ndoode njéélé loojiini, dii nsootoo iwoobema danane mu bocksini mu ruundu. Nii mu ruundu, mu la déye idéé fuu mhuumu, mu la wuututini mmiidine ngiijide, nsuughune, mbootu, mu la suckbu ni ndéé danane. Nii mu muumu, mu la wuututini, mu la déye idéé mass ka suckbuni.